Fomba fampiasako hanitra hampitomboina tsirona hanina mbana otrikaina anatina sakafo zao an de <hesitation> malaka zaho an, tongolo gasy na sakarivo na mividy selery bitibitika na kotomila de miezaka mampiasa anle natiorela fogna za fa sy mividy anle vovony sy ny tariny reny.